Esyongoye wuka syoghaya omu byalha ukayithagha esabuni, ukayithagha amaghitsa, iwasikunya wukabya wabiri sikunya <hesitation> iwathasyasilhabya omwa maghitsa, wabiri silhabya omwa maghitsa iwasyanika, iwalhangira wuthi simulimu sabuni